أفضل نصيحة على حد علمي ممكن اتذكرها هو إنك ما تتكلم كثير إنك تسمع اكثر من إنك تتكلم وإنك ما تتكلم في كل وقت لو- لو يمديك إنك ما تتكلم في وقت محدد خلاص لا تتكلم إسمع بس حتى لو وجهات النظر اللي حولك ما هي نفس وجهة النظر اللي موجودة عندك. <hesitation> لإنك لو عرفت وجهة نظرك راح يكون في دوشة اكثر